मेझ आम्ही खायची वस्तु दोवारपाचो तेंचो युज करतो। आम्ही मेझ आमच्य घरातली कामा करपाक खातिर। उपयोग करतो अभ्यास करपाक खातिर सुध्दा आम्ही। मेझाचो उपयोग करतो आणी अशी खूपशी कामा। करताना आमका मेझाची गरज पडता।